Mou raum shiu tzá uhm chah, laig kó taum aig uhm saing tzá lah uhm yiu níh, uin iah puo tzáh uhm táh ti chaá uin chiu tzá éh jóh zain tsáh áh chih láh kóh shiu fu nih naig loh jo raum éh müh jóh éh fu níh jo aig aig óh ga sia taig aig cuig loi naum áh jáh lá taá jóh al gáh la ta do gi óh ku aig je shiah jóh áh la chiu jo áh la jóh ko la cóh ká aig uhm peih chi pes ha uhm pei la éh shiu tzá shiu fu ní joh raum tzáh shiu tzá jo muo no giáh ko áh jó la uhm kóh uin chiu tzáh gí lah la oig gi shiu ka pai jla jo oh muoh chia cha tzá la oig nui shiu ná eig shiu, éh shiu fu ní nah li aeig gíh ku la chiuh jé yiáh jo áh jo la cuoig loig náh muoh tzá la ba raum tzá ni loh láh kóo cuo tzá.